La megghiu tècnica ca si po usari pi evitari d'addivintari nirvusu quannu s'havi a parrari davanti a numerusi pirsuni, secunnu mia è chidda di nun ci pinsari. Fari comu si nun ci fussi nuddu, mmaginàrisi di stari parrannu sulu.